Capiri na cultura diversa di la propia è possibili sulu si la pirsuna havi la menti aperta ed è capaci di rispittari li culturi diversi. Tanti voti 'un si arrinesci a capiri na cosa di li culturi diversi pi lu motivu ca ‘un si sapi lu pirchì la stannu facennu o pirchì pensanu di dda manera, quindi è comu si si fussi gnuranti. Ma doppu, capennu lu motivu o ricivennu chiù nfurmazioni macari si arrinesci a capiri.